<noise> x̱iꞌk nak nap bela minn tsëꞌ kamion nap wen x̱uxkwaꞌ lën kamion zu zob siy zob lën kamion nap lëꞌ diꞌt zob chofer zob lëꞌ chofer lëꞌ izëꞌ kamion sën chofer bolante sën izëꞌ kamion o lëꞌma nap zobgama kwa chofer kwa siyna nap diꞌt tsu choferna nap c̲h̲ak tsu choferna o bela wen kamion o xkuꞌn nak yanta bo nap lëꞌ chofer xlit yanta stsëꞌka yanta c̲h̲ak yanta cabiar dzekna xkëꞌka niy kamion dzekna lëꞌ chofer xiuka ñaz stsëꞌ kamion stib dzekna bëtc̲h̲e c̲h̲akda kamion tib tibaga sia kamion zu kamion ñaz, este x̱iꞌk nak or xka tsëꞌ minn kamion lëꞌkga kon kodad tsëꞌ minn kamion xwiy minn lo spej gan be ziꞌdta kamiona boka nap yu kamion nap xnuse yuka chofer nap tsëꞌ yoꞌb kamion xnuse x̱iꞌdga kamion pa xka dzekna lëꞌ c̲h̲ap kodad. <noise>